I umzir idhjir imo makagaran tada a ka makaranta primary school nar ijir tin sakandan vothá pathá adi thùman lawan wanangu janye ja umzir ijir ya a aji pal ya a ji pal ya a kur ya climola gar umti pal, mola than jaji kirame molan yan nenegan abohiya ka ya a trara secondary ka a kudai secondary jaye ka a tra mowanti nursing jara mo mowan school of nursing yi yeri itra a ramat polithenic tháthur a damboa are ivi kanda nukana works department are kam da nuye ti nasaran works department kam umda nuwa daji jaye ja kuthurs ako health management board kamda nuti nasaran, ya an ma vokur kut da kud kudda kud sir dihiba a tika ja adiwai nem- umdikur ya a moci mesou masir sawari ya a sawari aka kuma a ma sir mesou yamo takuma dugu zauro ja amonchin thá, yake i amanchinne itabe wuri umdi tika қamar a phádi қamar thá. Th’a hawan wanangu gawa, zumaru ja kumarwaye jara ja ja ja hiskin adinye jowa hiskin adinye. Abohaiya negan itika voth’a bamala korede ba mala korede tin ka’ako secondary yaako umbo umbo pal, digalla aye umdi pathuw aptáh umdi pathu dyetá kaa ta amba ako drow a kare a shan clkata meso clkata ka amo dachi isidi mola isi vaban umzidara kurhawallam ma chupahar ba mola ba mala mai modu korede kivaban thiya umdikwa tathum daji wah har kasi ahiya. Aboliya neghi itika vatá laka umzir mulgai umda hanti maji shettima umzir mulgai ako secondary school ya a mo silaka kamda nukama niss mushim student association tinasara anda bnuwa daji sakan ya aranu waazi are anka diri mowantiyan abohiya kamdi sida a class dahagu daye yata jimdija ako damihole a kovira kam umda sumsirsun are danehole daji ya mowaazir aka umdare sambiyaye. Ya tikaya yada dihiwa amvoilaka wako yada dihiwa sai sakar pekasi kodachi kaya a tam dihimdaji nenghiro yaso mocthur ya a mo ethu government uva kum, kum maker tika thaff ghi yatadime wa kuwmiso nemundakura an tan dihiwa. Thur takuma kinwalaya yekika lawan wangu gan yaavo tinka mowanty primary school. Dachi yalthá thá are tika yala daran jarshan ya a shan yaa ya umdar chitak jagan jaran jar umdur chiya chiya amfa nuwa dachi yinu kina matara ka a chan jan molan tinga mola thá tina ime. Anyan ijirilga ibrago chine kidi gora anu mola nan ki clikumataja am molanan tinga, dachi zuro nan umdi kurran jaye a ko katrai a meye ma a waiso tala hadrachin nekuman wudar kuman malarusa kaa tamo jarye jara boh nana ya ayeh ya boh nedar ma me tuwagachin yaye machuw to waga chinyaye meso a boli kataia meso aboh kalkal